Ñy mombamomba ny ñy sakafo añy Hôlôndé moa manatahaky <shushes> anjao: Rozy añy mana ñy akora fototsy fiketrehandrozy noho ñy fomba fiketreha5, manahakan'izay ñy fiketrehandrozy tsaka noho ñy legimy, misy koa ñy fampiasandrozy ñy ronono, misy koa ñy sakafo mañamariky androzy Hôlôndé io, malaza manahaky any <shushes> stampô, ñy hariñy, ñy pôfery.